Ho dimiyan nɛ ni debenu yi han'o ma benɛ o da a anina ba nicoza bɛ'a mu a bɛnɛ mu mu cunu mi ma tete oyi ro oma dɛmu ba twa mimini a da luyi tuyi nuwo mi ani ba ho dimiyan ba niso a boni ho dimiyan a jenu lo ma tete tomu beraso a besin mɛna tomu ya sin mɛna ame we apo nunɛ awe buwa be to'ini na awe buwa be ni han yoroyɛni na don ame we nunɛ a da luwi ma tete a jenu ma le ho dimiyan tomu ya sin mɛna